Nivolan̈a fahaleovan-ten̈any taminy Espan̈a zeny Pero taminy roapolo valo amby tôno roa polo valo amby jolay arivo valo amby arivo valon-jato roapolo karaha amy tôno in̈y. Fa mbola taô aminy fitondrasany simô Bolivara zen̈y izy ren̈y de nahazo ny fahafahana fôna zen̈y reo taminy arivo valon-jato amby roapolo efatra amby tôno zen̈y.